الثقافة الروسية عندها تاريخها الطويل، بالذات في الادب. ال ادب الروسي معروف في العالم كلو و اشهر الكتاب الروس، زي تولستوي و دوستويفسكي، في المزيكا برضو مشهورين بي البالي.